Ey konmoye wawan jodo e leydi ndi o yiɗi fuf. Amma ko toye be wodi sariya ji mabbe fere-fere. So a waawai tokka sariya mabbe bo a wodi dereji jodaaki, wala kadowoma jodaaki so ngidda fuf.